Nigeria tiŋa de la tiŋa n yalegɛ bɔna ti Africa nuo wa bɔba na koo ti nɛresabelesi nuo wa bɔba na. Nigeria tiŋa so'olum duma ba'am zo'e mɛ, ba tari tɔgum buuri buuri n paɛ woo kɔbega la pia. Hausa de la Nigeria tiŋa tɔgum yiregera dunia wa za'a ti nɛreba zo'e zo'e zamesa ka sɛla n sɔi la, fu san wuna ka la bo'ori fu la yɔ'ɔ ti fu tana ɛɛra gee tɔgera la saama.